<hesitation> රෝද පුටුවක් භාවිතා කරන්නේ මොකටද කියලා ඇහුවොත් රෝද පුටුවක් ඇත්තටම ඇවිදින්න බැරි කෙනෙකුට <hesitation> තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගන්ඩ යම්කිසි තැන් වලට ගමන් කරන්ඩ තමයි රෝද පුටුවක් ඕන වෙන්නේ. සමහර විට ඒක තනියම හසුරව ගන්ඩ බැරි අයත් ඉන්නවා. එතකොට උදව්වට කෙනෙක් ඕනේ ඒක තල්ලු කරන්ඩ. එතකොට ඒ අදාළ රෝගී කෙනාව ඉන්දවලා, තල්ලු කරගෙන ඒ යන්ඩ පුළුවන්. ඉතින් රෝද පුටුවේ අරමුණ ඇවිදින්ඩ බැරි කෙනෙකුට <hesitation> ඇවිදින්ඩ එහෙමත් නැත්තන් අදාළ තැනකට යන්ඩ උදව් කරන එක. <hesitation> ඒ වගේ රෝද පුටු ඒක පෞද්ගලිකව ගෙවල් වලත් සමහර රෝගී අයට තියෙනවා. එහෙම නැත්තන් අපි ගොඩක් විට මේ රෝහල්වල මේ ඉස්පිරිතාලවල දකිනවා මේ අනිවාර්යෙන්ම රෝද පුටු තියෙනවා. මොකද රෝගී අයට ඇවිදෙන්න බැරි වෙලාවට ගොඩක් විට රෝද පුටුවෙන් තමයි ඒගොල්ලන්ව සමහර විට ඒ පරීක්ෂණ වලට එක්කන් යන්නේ. <hesitation> වැසිකිළියට එක්කගෙන යන්නේ. ඒ දේවල් කරන්නේ රෝද පුටුවේ ඉන්දලා. ඒක නිසා රෝද පුටුවක් <hesitation> රෝගී කෙනෙකුට ගොඩක් වෙලාවට ලොකු උපකාරයක් කරනවා.